Per rani, sega na queity rchel gadiani nandisia valna sa buny, gebiu gito th xiñ, gula gebiu zi buny, gitoo, za rsack th animal gitoo xiñá, per pat queity sa, queity sa di, zë slua nare, queity sa nú di par gitoo buny xiñni. Zë slua san are riugëckia ni va, queity slua dia gitoo un xiñnu va, vaide verdad ni rtó sanu xiñnu ah zecka sani val’nare rninu, val’nare chotiñnu th chap, th xina ah, per lo- lo ni chotiñdis nú lavi, queity cun mëly di pani, rienganu cobr, rienganu cobr, rienganu xini ah que ginabnu th xinigitne rava gichagví rninu ah per, per de niva valna za mëly pa ni gitoo panu xiñnu de cun mëñy pa gigëdnu, queity slua dia, zóh za va gulá nú lugar rtoza rava per náre, chi danuunu dëthe ni gibañnu queity za buny gun gan gizí danuunu saty ni, saty ni sack sa buny lo gëxlyw, sety sani siopnu, bnix dios galbany danun, queity buny gun gan zy, zy danuunu galbany za gy, gula zy sanu galbanyqueity, queity-queity nú di ni slua na.